عندي شويه أبناء عم و خال، عددهم خوالي سبعه و لا ثمنيه منهم لنتلاقى بيهم بصفه متتكرره خاصة في العطل و المناسبات العايليه، أما بعض لاخر نشوفهم شويا بما أن كل واحد عايش في مكان مختلف، نحب ديما نكون على تواصل معاهم خاطر العايله مهمه و لقاءات تعطي جو من البهجه و الدفاء.